أكثر الأكلات اللي أحبها هي اللي تكون فيها رز وخظار، مثلاً بازيلا بطاطس جزر، الأشياء هذي ليش؟ ما عشانها صحية صراحة ولكن أنا أفظل طعم الخظار أكثر من طعم مثلاً أشياء ثانية في ال- في الأكل يعني، فلذلك أختار الرز مع الخظار وممكن أختار مثلاً الكبسة أحبها أيضاً الكبسة أحبها جداً جداً جداً.